Am ni amra yamana mau, amra yana ne. Am <hesitation> huna siara esan anin'o. Lahaenis samau. Na eni samaus, seunas sirabaubauwim, melewa anin am lohok nifaya maun. Yan yana namaera, wonea bunai'ira. Nahaenamaun melewa anin am di'al. Arabotua anin am lolohok nia ma. Amra maka setimbil te, ibarat kauwe tu yana anamaun yelewa asef amauzse huna era esan anin ama. Ha <hesitation> ekuma era wahamaha amata. Amatazif sul sihuna ira baubauwa maun se isik, ose samara leke. Huwa ininte amaninte, tataninte hoh sia'i. Luman huane makasitimbel tu ira. Mansia emeun hase'ai, amau sef huwanene. Ufai kalafai kalafunamaun yakaniko umwohi'hi e. Um ai hi hate unaiwa saleste, manika he, umwohi. Jadji huana am aisef mainanghe, am woi